Kullanõ värm? Noh, näänegi kuninga kruun um kullanõ, a näütüses ka pall'oq mündiq ummaq kulladsõq, kuldmündiq, jah. Esiki, ku nä periselt ummaq kassikullast, sis iks. Määntsegi kerigukupliq võivaq kulladsõq ollaq päält. Noh, sääne. Süküs üteldäs ka ollõv kullanõ.